عشان تعتذر بصوره صحيحه ل شخص إتبع الخطوات أول شئ أختار وقت مناسب لأن حاولي تلاقي وقت يكون فيه الشخص هادي و مرتاح بعدين أكون صريحه بعدين أعبر عن مشاعري أتحمل السئوليه أعرض التعويظ أستمع و بعده تخسين سلوكك و بهاذي الطريقه يتكون إعتذرت بصدق و بوظوح.